<hesitation> thukakanaya olhutoro, olhukonzo, olhujungu, <hesitation> kiswahili, <hesitation> Acholi, abakakanaya olhucholi, niba Lugbar, abakakanaya Lugbar ni babiri, Acholi ni babiri Rutoro lhukonzo ni bandu munani